Hanina nohaniko farany takeo zao de paty, misao nohoaniko, de fomba fagnanaovagna ananzy de: atoko paty arakaraka hoe misy paty gasy, misy paty masiro, sedaap isan-karazagny, de atoko foana rô izy de mandevy, de engaina de araraky sôsy agnatiny igny de zaigny, zaigny itiavantegna ananzy foana de milamigna avy ake.